Ann urru Naam inamaan wolinn safaruuu ursun Naamm khofaathi safaruuu Mal anin khoftii safar namuu anin sumbuuu inamaan wolin hihasonuu laaanum baghi tii berre cholee dhabedhe laaanum kitti mil dhirfedhe laam chisee rafaaa usingizi cholee dhargedhe malsun won Ann sumbuthu hinjirtuu ammothu mal anin dhege rawodhetu won birri yaani inamaan birri wolin yann hassoo biri suun haamaa hirafuu